والله أختار الآيس كريم, لأنه صيف وحر, والآيس كريم ينعش ويخليك تحس بالسعادة, تخيل عندك وأنا ما اتخلص مالنكهات, تقدر تجرب كل شي, من الفانيلا للشوكولاتة والفواكها, كل شي كل شي, أما البيتزا, صح حلوة, بس ماقدر أكلها كل يوم, الآيس كريم ينع- ينعنشني ويعطيني طاقة, ك- خاصة في الأجواء الحارة هذي.